طبعا النباح ده اول حاجة. بعداك الريحه الكلاب بتشم ريحة بعضها وبتبول عشان تحدد الحتات حقتها ، وبي ريحة البول دي بيعرفوا بعض